Ñ'antony, ñ'ilà ñy latabatsy, ipasia sike: -Mora ñy fipasia nteña siky añabon'eñy, tsy miondrikondriky teña, ro tsy mikarikarioke, fa mitsanga soa avao na mipetraky soa mipasy siky, vita pasy soa ñy siky pasinteña, tsy miforiporitse, milamy soa.